Ty tombotsoa azo amy ah fihinana hany manta: laha ohatsy azo hany manta raha iny, soa, satria mbo tsy niala zany ty otrikay na ty vitaminy anatiny ao mbo tsy miova raha hafa satria tsy nandalo valany raha iny na mbo tsy mbo tsy tsy toko tsy tokony handra- tsy tokony hoketrehy fa tonga de hany amy i manta iny eo avao. Mampatanjaky ze raha zay sady mahasalama. Fa ty vokadratsiny kea, ty ty ty ty maharatsy azy zany, mahavoa ty arety sarotsy raha io. Any volanindrozy typhoide zay mampivala, fa indrindra voankazo manta.